Kihango eki naarareebire, n'enjojo nkagireeba omu omwirindiro ry'enyamiishwa ogwa Tooro okwe <hesitation> namu na Mombasa hamwe na Zimbabwe, niyo naagireebire <hesitation> kandi enjojo yo bakaanibagitemba ndikugireeba bagigyendaho, ahabw'okuba nkareeba baagitembaho. <laughs>